Injé énukuréén yaan irégmé nisébiyé buroŋoom yo yoomé émunduŋo. Émunduŋo néni jiréhoor néramba bugul gurubo, yo bétogoñi, inja atogooñ togooñ aan écimé nirég nisébi émunduŋo. Iduwehut imbi ijoow néramba niréhoor bo sén émunduŋo imbi étogoñoom parce que mat ijuyo ékaan waaf oh waaf injé bésébi onto meme nijuhé i attaqué yo mat uju imuk yo bésébi honto.